Baa san nyɛ fu bɔta ti a pa'alɛ ti a nɔŋɛ fu, a ni ɛgera mɛ gu'ura fu gee lɔbera zuurɛ gee ŋmɛresa a si'a. Ɛɛ hɛɛ.